Marina ilay teninao momba ilay sarimihetsika, tsara be ilay izy! Nojereko in-droa mihitsy fa tiako loatra. Tamin'ny voalohany aho nijery irery an, kanefa nahatsapa te-hiresaka be amin'olona momba izy io aho ka nentiko nijery azy koa i dadanay. Tiany be koa ilay sarimihetsika dia niresaka be momba an'izay izahay avy eo.